කෘතී <hesitation> ම රසකාරක <hesitation> යොදලා කෑම <hesitation> පිළියෙළ කරන කොට <hesitation> ඒ ආහාරයේ තියෙන ඇත්තටම රසභාවයන් <hesitation> <noise> ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. එතකොට <hesitation> මිනිස්සු කැමතියි <hesitation> ඒ රසවත් ආහාර ගන්න. ගොඩාක් ආහාර <hesitation> අලෙවි කරන ස්ථානවල <hesitation> එම <hesitation> මිනිසුන්ව <hesitation> එම ආහාරයට <hesitation> ලොල් කරවා ගැනීම සඳහා <hesitation> කෘතිම රසකාරක යොදන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> කෘතිම රසකාරක දැන් ඔය එක එක විවිධ ආහාර තෙම්පරාදු හදනකොට <hesitation> එක එක විවිධ ආහාර වර්ග හදනකොට කෘතීම රසකාරකයක් යොදපුවම ඇත්තටම <hesitation> රසය <hesitation> දෙගුණ තෙගුණ වෙලා <hesitation> ඒ ආහාරය <hesitation> ඉතාමත් රසවත් වෙනවා. නමුත් <hesitation> කෘතිම රසකාරක තුළින් ශරීරයට සිද්ධ වෙන හානිය <hesitation> ඇටමිදුළු දිරන එක <hesitation> පිළිකා ඇති වෙන එක <hesitation> ඒ වගේ රෝගී තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධවෙනවා කෘතිම රසකාරක <hesitation> දීර්ඝ වශයෙන් <hesitation> අධික ලෙස භාවිතා කිරීමේදී. ඉතින් <hesitation> කෘතිම රසකාරක <hesitation> භාවිතා කරලා <hesitation> මිනිස්සුන්ට <hesitation> ආහාර වර්ග <hesitation> ඉක්මනින් විකුණන්න පුළුවන් වුණාට <hesitation> සෞඛ්‍යාරක්ෂිත <hesitation> ව බලනකොට කෘතීම රසකාරක කියල කියන්නේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර දෙයක්.